<hesitation> rí ndáríguu nikhu jámá rá, aan moliúu̱ xtílá i̱tháa̱n. Aanꞌ jamí xúꞌkhu̱ má rí nagu̱ma méjúúnꞌ rí míŋuíí gii̱, mbaꞌja ajma̱- ajma̱- inii, ma̱goo mitha̱ni̱ méjáánꞌ ikháán ríí jma̱a duun jma̱a áxú jma̱a mágá, mbaꞌja ma̱goo mi̱tsi̱méjáánꞌ pero xúꞌkhu̱ má rígá rí yáá khitsi̱ má mangaa ríí ndo̱o má nathagíwaanꞌ iyooꞌ xtílá jamí nathrakuáá mágá, nathrakuáá áxú. natha-júm- natha̱ júmbúꞌ- má jma̱a náa̱-náa̱ mba̱tsuunꞌ xku̱rá, a̱jndo̱o nadriyaa̱ má xtílá xkhu̱ rá, nadriyaa̱ má xtílá jamí ndáríguu rá ríjndo̱o̱ rí ma̱thra̱kuáá rá, magoo miꞌtsu jma̱a arrós miꞌxá, yáá magoo listú mi̱tsiꞌtsu.